ايه افضل طريقة ان انا ننهي بيها يومي ان انا يكون عندي روتين ليلي ثابت في البيت. ان انا نكون متعشيين والعيال يكونوا كاتبين واجباتهم ويناموا، وبعدين انا نفضي نفسي للشغل ابتاعي لو عندي شغل نشتغله ولو معنديش نقعد نتصفح ونقرا ونكتب في الموضوع ابتاعي، او ان انا نقرا مثلا رواية مفضلة، لان وكت فراغي اصلا بيكون في نهاية يومي. فانحضر كوباية الشاي المفضلة وكتابي او لاب توبي ونقعد نشتغل الشغل ابتاعاي.